الحاجات اللى انا لازم افحصها قبل ما اشترى عرابية, لازم افحص ال-م-موتور-اه- هنشوف الموتور بتاعها كويس ولا لا او البطارية- هل العربية عملت حتدثة قبل كدا ولا لا ,السقف بتاعها برده لازم افحصه كويس, اوديها عند حد خبرة وبيفهم فى العربيات عشان هو يشفهالى كويسو العجلة برده لازم ان احنا نفحصها ونشوف سرعتها ونشوف الكوتشات بتاعتها هى والعربية, دا هخلينا نعرف اذا كان العربية كويسة ولا لا